Tɔ ɛmu yede ume bokɔ emu bɔ eyi awu emu eyi iyi ɔkuwu soseyi emu eyitu iyi ɔkwu soseyiyedebɔkɔ kamate imi uwu bɔkɔ misisso le miyi emu iyi emu anyimba iyɔmɔ aba molo aba igye kzo isuelɔ kamete imi yede kuye ngunaguna bɔkɔ miyese maba bɔ mi shibo. lozu luwobo mó mó miyi ɛme mbemu kuye ngu bɔkɔ obaba mi wobo mo oka mose ogbama miyese eduba kuwo nga ama kwoma mbami ide gba mu kwoto o-o owo-o- gba mi wɔkude kwo ɛmeoyefa obɔmi ale muna obɔmi ale mune kala okagyi kiya ngi bɔkɔ ori ishi ɛmu mbami mo eyila gbami wute mi re mo masalashi a-a amu obyalnmi kwoo muna kuvɔ lele misheye mo masalashi mirigye misheye mo masakachi a-a ouwu eyimi fyimo mo masalashi abuyalumiu migyikebo abarabama le kpekpwbe aku yede mikoko miyese mamba mishibo lozu luwobo mó mó and thou gba iyi te enu mata bɔkɔ əɔ mawu gba əawu ide gba əɔtowu əɔyawu gba əɔbowu moba aku irima əa kpakpayi bɔkɔ kiso le aku te uəɔ ada uwu kiya ide gba ya yi yande bɔkɔ əwobo əɔyi yedɛ bɔkɔ əɔ shibo lozu lugbeba mamo umba əshi kala oyi mbo mo mi wobomo sesese kwo wode kwofi miyese mbo oka mose ogbam Ba yede ona mukudu mo emu mi ona nukudu mo sɔkuwo ngu ewo iyi bɔkɔ mi wo mbala mba le, inde gba mi gbama mutu midu mbote ogba mo yni yi é kpiri bo walɔ kwo wode emu eyi enyiwu uwu nokɔ mi ya enyiwu gba mimi yabama kpekpemba əa gete te oranya obo-o oma kamata mi shibo wiyangiri mo inde mishibo kiya ngiri e-e tɔ onama mogba otaba owɔku du mo, emumi onamukudu du mo so iyite emu iyoinayina gba əawo gba əaraba əayese maba yayese maba gba əa ramba marimari da shibo kiya ngirimo duka inde gba əayi mi gbama seyide oyese baya,